Taìŋ nɛ tȧìŋ ɗùwȧa dìì, è yaȧ wa sȧȧŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, ȧŋ naŋ wi wa kɔ̀ɔ̀ maŋ saaŋ mȧŋ dìì anyuùŋ kòmȧuŋ nyȧŋ fȧ muŋ kuwa nyùùŋ gbiŋ wèè woum kpuumȧŋ è yaȧa wa, koɓɛ̀ bi nȧŋ yaȧ wa nyȧȧŋ ko donbosco kuŋ è yaȧ wa, kɛɛ taìŋ nɛ anyùùŋ nyaŋ kȧȧ taìŋ nɛ naŋ wa naȧŋ kòmò nyȧȧŋ ȧŋ naŋ kùwò ko kìlè anyùùŋ nyaŋ yaȧ sumie e ɗùȧa taìŋ bi sùȧ anyuùŋ nyaŋ naŋ kɔ̀ɔ̀ maŋ motò ȧŋ naŋ wi tɔ̀ɔ̀tù dèla ɓɛ̀ nyuùŋ kòmaŋ nyȧŋ, ȧŋ naŋ wi tɔ̀ɔ̀tù dèla, nyùùŋ gbiŋ, kiȧŋpì gbiŋ ɓɛ̀i mùŋ yewe lɛ̀, ȧŋ koȧ nyùùŋ nyaŋ yè nyɛɛ̀ŋ ɓɛ̀ ɓìlȧmȧŋsi aum dè, aŋ kòȧ aŋ yè nyɛɛ̀ŋ ko ricks because yàwi ko ricks ȧŋ kipì wa kuuŋ ȧŋ naŋ wi wa kɔɔ̀ jewi groupìɛ ȧŋ naŋ kɔ̀ ȧŋ naŋ wi dè, aŋ nyùùŋ nyaŋ yè nyɛɛ̀ŋ ȧŋ yaȧ ɓɛ̀ voa aŋ nyiŋ koà, ȧŋ naŋ nɔ̀ŋ kòȧ sùȧ maŋ gbaagbaa wèè kpoloo muŋ kpòlȧ gbòa anyuùŋ lȧȧsì nyaŋ ȧŋ nȧŋ nɔŋ kɔɔ̀ anyùùŋ nyaŋ kàìŋ nɛ gò wa haì kinɛiŋ aŋ bȧ naŋ tɔ̀ɔ̀tù gbìaŋ yèè ȧŋ naŋ gbìȧŋ ke saaŋ bi è yaȧ wa dìì yèè kè naŋ kùwò hmɔ̀ɔ̀ŋ, a nyuùŋ gbȧnaŋ nyàŋ yȧa wa aŋ naŋ dùɔ̀ŋ, a bȧ nyiŋ nɔŋ nɔɔmùŋ, a bȧ nyiŋ e gbȧmȧŋ komaŋ naŋ nyiŋ kùwò, aŋ bȧ nyiŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ fȧa, nɛ̀ɛŋ naŋ wa nyɛ̀nɛ̀ŋ yȧwi nȧȧŋ bȧ nyiŋ e gò nȧaŋ kȧ kèè fɛiɔ̀ sùȧ tiŋ tii, è naŋ wa naȧŋ nɔŋ ɓèmè maŋ ɓɔnyì è kowa aŋyuùŋ kòmaŋ wi nyȧŋ manjɛ̀wɛ è naŋ tɔ̀ɔ̀tù dùȧŋ dùȧŋ è yaȧ mȧȧŋ mȧȧŋ sùȧ all over, ɓɛ̀ gbiŋ nɔŋ anyuùŋ kòmaŋ wi nyȧŋ maaŋ naaŋ nɔŋ è yaȧ miinyɛŋ, è naŋ naȧŋ nɔŋ nɔ̀ŋ kèè dùȧŋ dùȧŋ lii sùȧ nɛ̀ɛŋ naŋ nȧaŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ yȧwi nȧȧŋ bȧ nyiŋ naŋ jòò jɛ̀wɛ̀ kèè fɛiɔ̀ sùȧ because taìŋ bi e ɗùȧa lii, è yaȧ nɔŋ dùȧŋ dùȧŋ sùȧ maŋ nɔŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nyunùim nyȧŋ maŋjɛ̀wɛ ɓɔnyì until maŋ hàì jɔùŋ mɛ̀, soo nɛ̀ɛŋ naŋ nȧaŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ yȧwi nȧȧŋ bȧ nyiŋ gò nȧaŋ kà ɓutè kèè fɛiɔ̀ sùȧ lii, zȧ maŋ wa naȧŋ nɔŋ hȧì jɔùŋ mɛ̀ wo kpàyi miɔ̀ŋ wuŋ pɛɛ maŋ nɔŋ hȧì dòȧ zììyȧ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ kpàyi miɔ̀ŋ naim wa zùùwò maŋ mùȧŋ aŋ miŋ pɔ̀ɔ̀pɔ̀ɔ̀ sùȧ woo sìȧ manɛ̀ŋ aŋ miŋ fè ka tìȧ zàmuuŋ zȧ wo felaa naŋ wa woò wȧȧŋ wò mȧnȧìm mìȧŋ miŋ manȧùŋ wèè kȧìsa wo wa pɔ̀ɔ̀pɔ̀ɔ̀ kii mɛ̀ sùȧ, tiŋ tɛɛ̀ nȧaŋ, tiŋ jaa yɛi nȧȧŋ naȧŋ nɔŋ sùȧ kùmìè aŋ jɔ̀ȧ, zà maŋ nɔŋ kpȧȧ dèè fa kuŋ maŋ gè kèè kòmaŋ pȧtȧ lɛɛ̀ wa, gɔù gɔ̀ù ko kpìlìè dèè miìŋ nɔŋ e sùȧ yòo pɛɛ fòlȧ, naŋ nɔŋ fòlò tiŋ mìŋ yaȧ nȧaŋ diɛŋ,